<hesitation> Lakile indôsiko zany a <hesitation> lakile telo, lakile araika laiken'ny tragno raha ohatra hoe miboaka zaho de lakile araika lakilen'ny tômôbilako, de lakile araika lakilen'ny WC de efa zakaiko tsara zany antony ampiasaina an'le lakile telo zainy hoentiko miboaka ny tragnoko.